Karà ataondrô voromahery àby io ndraiky fampiasany angovo-nany: fangalany raha oaniny zen̈y. Ia, afahany mangala lasasi-nany. Aviô koa zen̈y afahany mitondra lasasi-nazy io ndraiky afahany man̈ano defansy koa zen̈y amy tany misy izy tso fo misy fahavalo midriky. Ndraiky an̈aboarany tran̈o-nany koa zen̈y.